Usoro emana mmi. mmesinam usoro oro eti eti. isikem ibua emi amì mkemanade, <hesitation> ami mmesidoho ndito mmi emi edide ke esan idid yak mmo edi mbak etudo mmo ediki usoro emi ma ami. Ndito mma esitu ke esen idid emi. ami nyene ndito itin ma ndito ndito usukkied ke nyene ke emi ndedu mi. edi kpukpru mmo enyene se mmo enamde. Mmo edi ke esen idid. Edid enyiowọñ kied kpọd ke mmo eda edinem eno min. esidu mi ma ami ke ukpe okuk. ndin inin oro ikem. mmo esitu ko edi. Edeme mme mkpo ko. nyedep mme edesi~o. edeme kpukpru se eyemde ndida ntem edesi oro- o. lyedep uyi mbakara. uyi mbakara esidide ke uaen anamde usọrọ usẹn emana. ida idi esisibe uyi mbakara oro edeme eno mme <hesitation> owu. mme enyuñ eta. ndin nnyin iyenam uson emi. iyetan edesi. nkeked mme owu mi ke ebi. nda mkpo mbra. mkpo mbra edibra mme owu enyuñ enehe. enyuñ ekiene edera ma ami ndito mmi esida mme ufam mmo ese edi koro ini oro esidi ata- a- a ini idara mmo esida mme ufan mmo edi. Mme ufan mmo edikiene adia usoro emi, nnyin inyun idia usoro emi inam~e ke usun eke enemde. Mmo ete ke esid enem mmimo eti eti mmimo ndikud eka mmimo edude uwem anana adia idara. usen emana. Idara usen emana esinem eti eti. Ndin ami nsitreke ndinsim usoro. idem edieke ekpetiede nte ndifefre inam ndito mmi eti mmi ete min isua emi owu imetrek ndinam usọrọ usen emana mmo fin. Nte mmo ke okuk idukho aba- o. akpan akpan emu okaka nduok odudu mi. ete ọkpọm akaka nduok odudu ke mmimo iyensim usoro usen emans oro. Usọrọ usen emi esinem min eti eti.